Maisha ghachiva magumu mndu akamiendelea ikuha kwa sababu nguju mwiri ti apungua kwa hirima ihira shughuli tiayovo. Ata kole kugheke ena biashara kwa hirima ighenda ena biashara huko. Kole kughetie ena kilimo kwa hirima ighenda meshamba heko. Kole kugheajiriwa pho makathini na kathi kuenyeneka. Rua kwende wia na hio kenyi ukeduho kughemie maisha magumu na kila kindololo luvaha chategemea pesa. Vana pho vashakukughea fihira wakati kura nakua nikimecha kujipatie kipato upate pesa tirime ikuthaidie na maishaa vakwo. Urokamiwia na hio kenyi kura ure hata pesa maisha gava magumu maana gaava mwitegemie hilondwa vana, vachuku wenu. Kindo chaka kugavie pesa na igoa goa pesa hela kwandenoveri mekugha vekila hamsini naudha kei hena majuku vavo kana ulombe majirani. Namuata kole kwaka herima hera hera shughuli, lakini bado shughuli tekwairima, ikighira kindu kichaa hasa ukiwa kukijana pho. Ishamba ndikwia harema wiki kwarema mweri. Biashara kole nighe hacha hacha kwairime nighenda mfiru umweumwe. Kugheajiriwa pho- eh serikalinyi kathi emithia maana umri umethogea kwairima ajira hokwio luvakwie maisha gachiviva magumu. Na ikyo mana kila kindu kwatemea kuthaidiwa na ukihirwa kwahirwa kwa muda mwacha, kuliko kughira nguju kwahira kwa muda mrefu niuchure niupata pesa.